سائیں کتاب تو کافی پڑہ لیں ،ائیں پڑہالیں گیلیں، جیستائیں میں ڈگری گیلیں ،تیستائیں کافی سبجیکٹ پڑہلیں پر امیں شروعات سوں بھٹائی شاہ عبدالطیف بھٹائی جو رسالو ائیں حقیقت ہات منیں زوری پڑہالیں گلا او ایو کہ نانا جو ہتا او برزبان سجا شاہ جا رسالا یاد ھتا ۔ ائیں او جیستائیں بیمار ہتا تیستائیں آرام ناں آتا جیستائیں شاہ جا رسالے میں سنڑتا ، تو میں دھاراتا پریکٹس کرنڑلے ہیک بات کونی سمجھیا تں بھی کہتا کہ اچھا بیس رسالا پڑہ فلانڑا سر پڑہ سر مارئی پڑہ سر فلانڑا پڑہ تو میں پڑہنڑ لاگتا تو کیوں خبر پڑے کہ ناں ناں نون آوے تو تو میں جانڑی بانڑی تکڑا تکڑا کجھ غلط الفاظ بولتا، تلفظ غلط کہتا تو ماناں خبر پڑے جیکڈنہں نانا جاگتا ہتا تو کہتا ناں بابا اہیو ناں اہیو کہہ۔ جئی نوتے ریتا تو مین رسالین ویڑتی جتا بولا۔ ائیں پچھے میں جڈنہں سمجھ راکھتو ائیں میں اگ بھی کئی دفعہ کہے لیں اج مانجی سوچ میں اج بھی کا تبدیلی ناں آئیلی شروعاتی مانجی شاگرد ہینڑ جے ٹیماں ماں میں کنہں شے تو مانجا دعوا ہے تو دنیا میں اہڑا کوئی شاعر ناں پودا ہوئیلا ایں اہو ناں اہے کہ او سندھی جا شاعر اہیں یا میں سندھ دھرتی چھو ثابتی اہے کہ دنیا جا اہڑا کوئی شاعر کنیں ہوئیں جنیں جیتری جعتری شاعری کرلی اے زکر کرلا ایں اوئے علاقے میں آپ گئیلا ایں آپ گئیلاں ایں جیکڈنہں گئیلا اہیں۔ "سر سامونڈی "ماں تو سامونڈی علائقے ماں جکو چیز بوٹیاں چھی بیجیں چھی سمندراں متھے جکو چھی واپاری چھی ائیں سڑہ اے کیوں کو اے جہاز اے اوں جا ذکر کرلا اے، "سر مارئی" میں جائے تھڑی میں گلائے تھڑی میں جکو چھے سر مارئی جے عزیزاں جی اوئاں جی جکو بھی رہنڑی کہنڑی جھوپڑیا چوئنرے اوئاں جی بات کرلی ھے۔ تو کافی امیں نام کون لیاں گین پر کجھ اہڑے شاعر سی جکے نیں بیستے اوئے مرے میں شاعری کرلی۔ تو اوئاں تمام گھنڑیاں غلطیاں کرلیاں آج پانج چھے سو سالاں پچھے بھی بھٹائٹائی جی شاعری میں کوئی فرق کونہی پڑلا او کہے لے سندھی میں کہہ لے سر نسریا پاند اتر لگا آئو پریں جڈ واپار ہلتا تو ڈکھنڑاں جی ہوائیں منجھ ایئے سندھو ندی ائیں سمندران جے تھرو جکو چھے اے اتر واڑے پاسے واپار کرو سامونڈی سنڑیہہ بھر اتر لاگتا جکاں ناں پٹھیا ڈنیں او کہیسے اتر لاگلا ھے۔ ائیں اوی ھوا جی زورا پر پوٹھے جتی۔ ائین سالی س پوٹھی موٹتے ۔ سر جکو اہیں اوئے ریں پوچھیں نکرلے اہیں۔ ائین تون مانجا ور آپکی مڑسان کع تون اجان کان کونی پٹھا بڑلا ھی موسم آج بھی پانچ چھ سو سالا پچھے بھی جڈیں اتر لاگچھے تو ئی سر نکلیں چگے موسم میں کوئی تبدیلی نہیں آلی اے جیں جکو جکوباتاں کرلی ایں ایئں کوئی تردید کونیں ایئں موٹی بات آ چھے بھٹائی جی جو پورا کلچرسندھمی ساماجپوری ریتاں رسماں جو چھیں اوئاں ماں موجود چھیں، بھاواں نوں کا کرنڑیں، ایستائیں جو ہر شے رے چانڈوکی رات جتے چندر ہوئے سبھ کجھ جام کہے لے شاہ لطیف بھٹائی ریں شاعریں کہہ لیں پر ہر موضوع ماتھے خوشی ماتھے غمگینی متھے کو تمام سوٹھا بیت تھی ہالاں کہ اج پنڑ اوطاقن طالب تنوارین او جو اوطاقی تو ہر موضوعاں متھے چھے ایستائیں جو آج بھی ریت رسم چھے سندھیاں ماں جاں اوڈاں ماں گھوٹ ویہاں ہوئے چھے گھوٹ کنوار تو گھوٹان ناں جکو چھے ڈھکنڑی پکی جکیم میلتی او متھے جو پگاں ری کھڑی ہنڑچھے سبب اے ہا سراں ماں کہہ لے لیلا چنیسر میں لیلا ری آپری غلطی اے۔ ہاراں روں عیوض کنور نوں بیچتی آلا ڈیلا چنیسر ۔ پر اوئاں پچھاڑی جی کامیاب ناں ہوئے جگاں نیں پڑے ڈے چھے ڈوہ چھی چنیسر متھی۔ کہ ڈھکنڑ متھے ڈھول پوچا ڈٹھم پریں جا، موں بھائنیو تنیں ویل پوچی کندو پریں، ھمین ھا ریت آج بھی جے ڈھنکڑا ماتھے ھی۔ جے پوچا پگ آہستے آہستے میلا تو جذباتی ناں اےشوقاس بیا کونہ پلا کری ۔جی شوقاس بیا کرتہ ھوی تو بجذباتی ھتی بھانجی۔ کہے چنیسر بھالی کونیں ڈھکنڑی او ٹیم میں سوچے لی کہ ہا ای ماں سوں پریت کونی ،کرے محبت کونیں کرے ،تو ہا ریت اجاں تائیں صدیاں سوں پچھے بھی ساگی پئی آوے۔ او شاہ جے بھٹائی ماں او موجود چھے۔ تو ریت رسما جیکو چھے ،ہر بات چھے اوئا بھٹائی جے رسال ماں ملے۔ ائین سندھی جی ڈکشنری لفظاں جے حساباں سوں کہ وہ جکو چھے، او بھٹائی جی شاعری ماں چھے۔ پوری سندھی ماں اتھینٹک شے انجاں کونی کی ہو اے لیول رو چھے آج بھی سوچو پر سندھی ریت رسم ہر چیز جکو چھے